Tarai nina diaga laun lua, avinun ma ilima na kilala, nono itar vana, diaga laun bulu kan dat nina da laun tago ra e. Ba diaga laun, diaga, laun mara dekdeki diat. Diaga papalum na uma, diaga pait ra mana varvakai, diaga pakana tara mana balbalaguan tara gunan, ma diaga valaria pi diaga pait ra mana magit nina iga maravut vargiliena pa diat, vakir diaga papait ra mana magit nina pi diata long vargil, ba diaga, dia-diaga nunure ba ari tikai, i mainge pi na, vaian kana kini na bartamana, na papalum na uma. Ari ta vuana i mainge pi, na pait ta varvakai, na varvaninara. Kir pina nununur pi, go ra e a tarai dia lul. Padia ruvaruva ga. Dia lul, dia mainge nuve, dia pait nuve, varagop ma go ra mana magit dari ra lait, dari ra power, dari ra, a nina tara sto. Go parika ra mana magit dia mal dat pi pada bilbili mule ge ra uma. Tago da nukia ba, da managa matoto. Ma, a mana magit nina da, da papait ia, i vole pakanabung na mara minamal na uma. Data pait go ma gokotago pi, arut ika, uborogo ra sto tago pi arut ika tago nam ra vava uma mulai, data ki kiung mulai, ma a money go da vature ke, data kukul paka aro ra store, ma pa da nunure ba da i varike, i mal varike pa dat pi da, da papalum kai go ra money, da bit biti ba da papalum pi ta money ure dat, ia kaka ba da papalum kai ra money tago kir da valaria pi da ta balaure ra money ba data, pait ra magit pi na, na valaun vuege dat ta ra vovoloi ma vovoloi vatikai, ma pata da tia nukia ba da manga matoto. Pi arut ika, arut ika da kukul pa ka aro ra store, da kukul na power papa ka, pa data kiung pa ra gai, pa data kiung pi data pait ta mana papalum. Ari ba power tar mat, da tar biti boinaka data ngo papa tago i mat ra power. Kir da nuk go ra mana nuknuk pi gal data paitia ga, pi nurvuege nam ra, <hesitation> a manga na papait pi data kikiung pa iat ra molono, ma pi data papalum dekdek nam ra, nam ra manga mangana pata ga goieri. Goieri a tarai dia mainge pi dia ta, pi dia ta papalum ba pi dia ta pait ta mana magit, dia ta vana ma ra money, dia an tar ra money ta ra tutana, a tuatana i papalu. Go ra manga na papait pi data tul tar ika dat tar tai ta family pi data maravut me patana. U na vabura ra money pi u na gire ta u mana dia ta maravut u, ari ba pa kaum ta money koko u nuknukia ba kaum ta marmaravut na pot. Kir dari ania, ania ta vuana i vana pi na pait kana ta vana papalum, a tarai dia vana, dia varting papa dia vana pi dia maravut. Go rae u na vue ra money pi u na tadap ta marmaravut, ari ba pata money, io vana tia tibuna pait na ra, kaum papalum pi u an tia laun. Ania, go rae davatangia ba <hesitation> go rae i dekdek, a money ika iat, a money ika iat, io pai tale pi data pait ta mana magit vakuku. Data pait ia pi da kul iat dat, koko da papait vakuku ia tago go rae enana, ia kaka ba kir damana. Ari da papalum guvai, da maravut vargiliane pa dat. Iau, iau mainge pi na pait kaugu ta papalum iau varting papa, ave vana ave papalum, <hesitation> ba ningene i pot ma ta vana enana i mainge pi na papalum, ina nukia ba iau di maravut iau nabung, ningene ina papalum, ina maravut ningene tago nabung di maravut iau. Io na mur oari mulai, ta vuana i mainge pi na papalum, da vura varting papa, tago da nunure ba da maravut tago na mur ari data mainge ra marmaravut dia ta maravut dat. io nam nina ra enana magit nam, nina i enana kan, i enana kan go rae. Go ra manga na papait go iau kabu vatang ia ka, a papait pa nono. Go rae dia a vatangia ba a mana magit ta ra store i manga vana ma pi data tad-tadav iat ra money, data papalum pi ta money iat. Ia kaka ba go ra aibika ari u na vodolo kapia ta ra pi, ba go ra vudu, u na kaian ba ta vana gai vuai ta ura gai vuai, u tar pipit, u tar ian ika. Io da, da vatvatang pa go ra mana, a mana vongo na tinata ba a money ma da laun, patana. I taleke pi data laun vakuku, pi pata money ma data laun iat, data laun bulu iat tago kada Kalau amelem, kada Kalau a dekdek na Kalau, ia la tul tar iat ra mana magit ta dat, pi la maravut dat me. Kir ta vuana na biti ba io ari da bit biti ba a money ika iat, a money ika iat, data papalum tago a money, data pait go tago di kul dat, data pait go ari pa di kul dat, koko da papalum. Io pi dari ba da lo-lotu u ga tadav iga nam ra money damana. Ma nam kir i takodo, nam kir nina ra manga mana a Luluai i mainge dat pi data papait nam, tago i mainge dat pi data <noise> papalum ma ra niongori dat, pi a mang mangon na vana vana ta ra peke dat, pi na varike ba da papalum dekdek iat kabula. Kir pi ai ra money ika, go rae a umana dia ki vakuku ka ta ra office di kul diat io nam kir a bona money, nam kir dia papalum dekdek u pi nam ra money. Io na mur dia vole nam ra money dia kaian ba, ba dia vana pi ra store dia kul nuve, nuve, nuve i parika nam ra money. Tago dave, tago dia loan, dia papalum, a vongo na papalum pi dia tadav nam ra money. Io nam ra money kir na vava vovon, na vana ka, na vana ka. Tago kir dia ga papalum dekdek u pi nam ra money, <hesitation> io pi nam i vuna pa nam pi a money i vana ka, a money i vana ka. <noise> Io pi data nunure ba go rae, i enana ga, enana ga tago ba go data valaria pi data papalum guvai, koko da mang manga nunuk u pi go ra money. Adovotina da papalum ta ra office, adovotina go rae i rurut ra pakana bung ma kir da tad-tadav bulu ta bona ningo, ia kaka ba u na tak pa ka ta ilima na minute ta kaum pakana bung ba kaum bung, u na tur irop u na <hesitation> ap, ap nam ra pi, u na apia, u na vodolo kapi ka ta ura vuna ibika, ba ta utul ba ta vinun damana. Go kir a dekdek na papalum, ba u libur uboro ra male vana vana, u na an pa ta evu vudu pi u na vaume, ati marmaravai nagunan vana vana. Io pi nam ra vavauma a Luluai na gugu tana ma vodone u ma ra nian. Pi ari u tadap pa nam kaum money ta kaum papalum, kir pi u na vole mulai ta ra market, u na ian ika ra limam nina a mang mangon nin iga pait varike nam ra nian tar tam. Io pi na mur, nam ra money nina u papalum pa ia i telege pi u na kukul na school fee me ba u na kul ta a mana magit nina kir i tale pi u na tadap vakuku ia, nina pi di mainge iat ra money ure, io u na vovoloi tana. Go ra mana, go ra mana manga na nuknuk ba pi arut ika, arut ika tago pi data laun, ba pi, tago pi data pait kada mana, a Luluai i tul tar a ura vinun ma ivat na hour ta dat, ba pakana bung ta dat. Dat ika pi data mal bulu kada time, data vaninara bulu papa, ma u na gire ra lime ra Luluai ta kada mana nilaun. Ma bula ania a tarai lualua dia ga, dia ga lalotu dekdek, dia ga nunur ta kadia Luluai ba go rae da ngarau, da ngarau kir da kiung vovon ta ra Luluai. Io nina ra mana vuna pai go kada mana, go kada mana nginarau ba go kada mana. <hesitation> a niligur ba a ninunuk u pi ra money, tago oko tago kir da, kir da pata noi ma ra Luluai mulai dari ania a tarai lualua dia ga papaitia, da ngarau ka pi arut ika, arut ika, arut ika kir da tia nuk ia ba da papait ra kaina damana tago da valubane ke kada Luluai, pi data vartovo pi data nunure va-varbaiane ra papalum dekdek ma ra manga na vongo na tinata batbat iga dat. Tago ba kir da papalum iga na uma ba kir da papait iga ra mana magit dari ania ra tarai lualua dia ga papait ia, dari go ra variru, dari go ra papalum guvai. Kir da papait mulege ba tago pata time, apakana bung i ki ma pi data ika pi data mal bulu pa kada time. Pi na mur data nukia ba go ina pait go goieri, ningene ina pait go, oari ina pait go, io namur Avaruruai kir ina papalum ma nam kir pi na vavamat tago a vamat kai ra ebar, a vamat pa u na ian. Ari u na vavamat ba i boina pi u na papalum pi u na tadap pata nilaun. Io pi data nunure bulang ba kada mana vina vana parika, a Luluai kir i vilvila kan dat ma pi data nunuk vatikai pi data. Ari ba da tar bura tai ta pakana damana da tar vut tadav ia ka ma ra niaring, dat tar vut tadav ia ka mara mana bona, bona nuknuk, ba Luluai iau nunur ika tam, iau nunure ba u nina ra dekdek na Kalau u na maravut iau, iau nunure ba kir ina iba iba tago kaugu Luluai amelem iat kabula, io ari data nuk go ra manga na nuknuk, kir data ngar ngarau pi go ra nian ba pi go ra money, ba pi ta nilaun tago anilaun i ki tara Luluai.